Maga magaka sala gha ganaka ya ghta zhata ngana jet da gaganat yagh t ala mghga mafi yawa de nda ala man mghga da gatataka yaghwa mamabo dado vita hashahan pita da gatataka yashwa laka dahchiya laka dahchiya gatata yagh kufutka tima moka langawaka taya langarna taya dadaka ghoge kutuka tina moka langanaka taya langana taya tuchula naya glenye kukdaka tod taya da ghyadad taka ghgo ghyadad ghyadaka aga mandala ghgaya daf vita umla gulla ghga vita umla haha hidika ghga ghyablab ghyadaka ghga kaba ka ghga vita kababka ghgama dakori ko markwa mannya giya kulathanbiya gol dakor ama daka ghygina dat hni molana se mage mag aka ko kir hasha ko kir lkna tod ka hna moka jannyebka danga zhalomubagha na chuga mama mbagha dadamin mbagha zhal gulenye hachad flase da ngighamafka amdiya daulatanta <noise> ka dama dama vile dakor neche langanaka ghuge suche bi hahad saganyuhana da langatataks suhan napita tasal neche to glen vita suk luwa vita sangasa datamun ko laya damogka dasa ulanan dadamum da tsinta gama dada hantuwa nada suk ba g’hiya datska gana vita hahad kulaba avlagla ma datska wata ndo da daklka hiwe da kika gana hiwe da sukka hiwe datska kuwa da tsatsaka gama to vita tsatsa kat gama umula shude dadkat daffa laya jeba daka daf damgha dagh dadaka daf damgha lokachi taghuk nayi har glf Fuwa inannye dad ka daf damghga vita ma gara ghga nda dadrinan zhalambagha dadak daf damgha dagha vita haha zhibina mahinnyine ak didahinne dida gha bahad ba dak dukwa zahalambagha andbi vinade dada kama bale wurka kle dots tinazha ghanyi dadaka daf damghga deda hina nda machenya hine mapila da janyebka gagataka yagh vita suk luwa jebks gagatataka yagh napitatayin lapkaghma hine haha hine hkna mogha suk luwa suk luwa jebka da gagatataka yashe mahannya vita kukuda hin hasha hin hkina hin uffe da kukuda wawache suk luwa vita sulthlata sukol inade mintiye da kyogka andziva mun zhinha ha mintiye da kyogka andsiva ushin hamu vita sasa han biskita minti ye neche tagika mushinha lasba gulun moka e yayindama da mogka moka nda ghuna da sula taka wurna mandawa da gigataka t ushinha napila vita sasahan da gigetataka chadatataks mok gunye vita sasa irin moka nda suogana dadaka nda flour ghuadaf ghuadaka nda ena da chada tuntaka irin graha zhalambagha grahagho sasa hanye ak mama mbine gunre da kowa nda taseni fatatamtaka antase tan napita tahan ghuanubataka langpka neche suk luwa laya t kor hiya gulan sula sula ka dada dak ta ka kiyawe da susa ushin da susa ushin ha das ushinha kiyauna da sasutakume napita to daf glenye Hiyu gulanre nasula sulakara hiyuna kowa dama aufal hiyu ngyagha ngyagh paghanika paghankan darowe gha anbefagha susahan gabataya neche suk luwa sala sala laya e suk hiyuwa suk huwa neche suk luwa laya to vita ndra glennye harsa sasa ndra se badara se hod warna hodt ala moka nda ina maga thina andziva maka da mbdka duhula tase angasa dafa zhalambagha sasa ndra da kab’ava ndra nda suk luwa laye kana grgra ai suk luwa laye kam grgra as kabava ndra gula taghan suklaya dasuka an an mafinyawada tnghun an layana hal ta sukul kathanwa amma vita ndra sasama da suka kopa sa ime dasuka tasasa ghrge dasuka flasaa fadat meche vita hahat inan dsovagha bagwa hadu guleny neche dafatakangudufe amma vita hahant kam kovambat ndrama thonruka inbdatu kathanwu angazha daf neche kor na sok luuk thatha nya ngra nda kathanya laya da grgra namo mihaha golt kora ama vita kalthanya ghvakam dasusuka ndrama dadaanda hama ndzine da mbakatacha an laya dada hatuwo ai sasukwa andra aineche da sodka an salla laye neche grgra ndra nda laye kuma ndra gulenye vita sasa ndra kowa dakasa ndra chu chu chu baddara tas kanana vita sasa kinkigaka sasa sora hin ghulanyata har hakagh moghka kututa ndra ma ebbadaro mogkagh komar huguk mog sala ndruidna neche grgra sala ndra nda laye Neche kor grgra sala ndra nda laye gaskiya kam ndraama zhida sosai agha ina dazka sangahal sanganal sangnal nang sangnal hiba namama andzuka dakana bewa ha ha kwabawo konu maga maga tsada ko dsadsaka kwabana ina hudika sasukwaka kukda kwaba beubagwa sasa ndra ma ai kowa ta badarei daganga naghal konu inun da ina ndd ndilna da sanganan ghal dasko an ndra warnadde da hadataka daska ghrge inuda hakagh tozuma an ndra sasa ndra ma dagunyata dadamum ewagive sanghgha konu nda konu daska ndra ina allah yayarda komu nda komu daske ndra pila pila inanda moghkama sade hadu bakam daska ndra kuma dadamunye san ga ewagwe dzovka sangaghal tossala andra ngane neche grgra nda sala takorla nana nda laye takovla ndra danka hi laye gulenye hadu se sase laye sade bewacha hinha hidika daska ndra bewa in sesa laye meche grgrin ama wa ula dadamun lahiya gabadaya neche lanncin koriya damalanda kor yada ushinhana yoizu vita sasa ndrma sasa ndra sasa ndra badar him badarata han ar hiamla sangaghol andra qine ar dada dakna ndrama badara dala hant da’ksta ndrama badara neche hiba vayabu kam nevani amma dakama negol daogl sde ma angasa dalamun sauki ya ndzuka ngane kuma angasa dadamum ndra lapiya agha ndrama fanfayia gatkang alam mbado gabagaya ma angasa dadamum ndra latiya kchma ma angal dadamun lokachi lapiya Chiya ndra makasamum ndra lafiya gabayamu yan uwa makasamun ndra napilamum alamum napila makasamum ndra angasa dadmumndra lafiya awa mangesa ndra ane lafiya makasamowa nfra gnanne lapiya kadum kapiya sumun ime lapiya neche takos mun avla dadamun lokachi kam naschura naguda huddikache daskmum ndra ana ndra sasa ina hambu damog kiruna ai kalan sasa dakorla gwada hidikache ai yayinda kore hanbul dazil kisu daksl ndrg wa ama ngasa dadamun ndra lafiya kuma auvla dadamun kowa nda koka inunda dadamun saukiya rayawa gabadaya alamun alamun napita alamun napita alamun ma angesa dadamun saukiya rayuwa gabadaya kuma anvla dadamun makowa nda kowa daga melha daga uzhurha daga zhilha makowa vlam dadamun kwaba ma dats mun karya sala anga uzhinayin muwo anga uzhina muwo mavlan dadamun sawa pgha o lular an mana damalana kori vita yansu lash davula grahant irinda la chuhura chuhurayrin galakayin tagwana prek vita ghuvava loina ar kawo barlar mayin wasa wasa yin dazu ghanuyin tsabar nana hin chuhur hin tunda nama hinne tunda agi badava mbetana aiya kwisa mun kwisa ndsultma nama sa vita lableka danghga gragha ki dal ghrge ba ghaka suka ghrge vita shute ba hakagh nogh ghrge damul daffa ghanna manana dakana uzhina mayin amma ina dasmoki sewa Ghala namana lableka damghga umdama hiba dada dzadza ka dak duk bewo sukogh nayaya kama ha inabda dazutaka mghga unda a gulayu gwaya luma kawai njidaym vita shid baghyin dara dara yin se ghumbase seghum base mayin nda grayin vita ghvava ghuava yin inuche aito ndzuka tokachi ghukayin ane zhita neche vita ifla thghal kowa ta ghunbas ta badar yandzu vana vitaya yausa vana kanana as mbala a ai sahadi bu aldmu yada hijira sangabrita dahdina ai sa mulukaya neche sibi dahdima vita ghuava ahuavayin nda naha nna ayya ahdina ahdina ka ahdini ahchini ahdinaya vlanhant dziva aya keghd ndsuka mawa hokachi sai ghikamuwa sai jebumuchla da damau ghwa live mblance warnaka muwa dota nama nana uzhinha madna damog kegh muwo ndsuka dakanami agito negol damogi kwusa mun kwasa dadamuunsa kwusa mun kwsa wahala ndsuka na nane negol damogi dadmunye ura da gwava munfita an lokachi tala chuingayin nda neche wallai neche ndsuka ndane e <laughs> se fan ngudufe alamo gabadaya se fa ngudufe amahia vlan dadamun Ɗaɗamung lafiya neche takodumow uvula ɗaɗamung ɗakana eh’ fah gaskiya lokachinda tugulukun yayun na agiya harsajibiyum dantatu lmma ndakawithamma tapa tapi tus im yadma aha wani ngwaghunda tolul tol ndotul ngwa gu ngansba vitalalal gwagh ngananogu ghwayukan lm shukeb umdiyaun guazaghez lokachiya jebyung da tud ngwang muvagh jebitud gnwarna na dostumad lokachiya tuguluke uvula madna vita lublayungna im la- lalal vutalalaka ghazaghszna huthul kaknda ghaza ghazna tunigudun rugud im unthurgunna nagu ghwaye ghwaya im nagu payuka palkwa unda ngura vita datuka lmuna tsudanga navaha na sup ungwah lmuna nagu tusyunhpyun ndalu bala warna ndeche amma dakanana lmna lmkudi wahala ya amma unwurkana naya dun ghangeda tusti im unthurng wangeh toti lmmi jebi dat immi sungwahe dadbcla ngwarna davula mad nalunka lunka lunka ghaza ghazna im ala kulwe'ina nayadma samam uli les dun umlak saholit